Marin be pata wara na launu nalaunaci amma pata bai gaada gən apata nabai jagadlau bai jau nak jaunak nekaci azoo a barno remiwara dapikarepata, amman gadak manabai jibnaci abi bikta benen kabe jaunak bai yay tikagaratku nabai dikyan gara dluwe gəru dikpangara, amma sati miyagərin dawe kun aam nen kwardinakun kunma kwalawan gərin pure nen atikagən <hesitation> daragai miwara dadlamikshi purenen ardlanakaun wara kun kwa vidda gadak marim miya gəri agud gəri ka kwaigar dlamin da ripcidu riptun nen sen men a dlamna panka ripten da cimi riptin da cimi dlamuu asa aam nenkum a dawu miya gəri i'kun marem gunbak gu nən i'wee nən sanun se dawuna be gəri bakele tunu i'kun miyagəri daci acii asa aam gəru da riwu so jagadlau dagəri ganga min ammatika gəri marmamin zegərgəri kuma go ɗakufu naɗakufu bai jagadlau acine agadalauatune jaunak acine be me war a naikau i'kum zoo i'bar no.